والله الغسيل ده حاجه سهله جداً ، تجيب الغسالة الي حضرتك بتستخدمها سواء العادي أو الاوتوماتيك ، بعدين تجيب الهدومات الي أنت عايز تغسلهم ، بس تطلع منهم الهدوم البيضاء لوحدها و الهدوم الملونه لوحديها ، و تحط في الغساله الهدوم الي أنت محتاج تغسلها و تحط معاها المسحوق و تستنا ها تغسلهم وتاخدهم تنشرهم بس... ده في حلات الغسالات الاوتوماتيك في حلات الغسالات العادي بتشطف لها أنت